Paikadin'ny rameva any an-tany efitra mba ho velona, aty aminay koa tsisy tany efitra sady tsisy rameva fa ny documentaire na ny <hesitation> zavatra hita amin'ny fahitalavitra ireny ah no miteny hoe ny rameva hono efa misy tavoahangy ngeza be ao amin'ny tendany ao de misotro rano izay laniny izy alohany andeha hoan'ny amin'ny tany efitra de iny fotsiny no ampiasain'ny vatany ah mandrapy sotrony rano amin 'ny fotoana manaraka indray.